في أحد الأيام عثرت قطة فظولية على قلادة سحرية، فعندما وجدتها حاولت القطة اللعب بهذه القلادة، ولكن هذه القلادة خرج منها وحش كبير، فحاول قتل هذه القطة لأنها فظولية وأزعجته داخل القلادة، فهربت القطة وهو يلحقها هذا الوحش، فوجدت هذه القطة حفرة صغيرة فدخلت هذه الحفرة، فقام الفأ- الوحش الكبير بسد هذه الحفرة، ولكن من حسن حظ القطة أنها وجدت مخرجا آخر في مكان بعيد، وعاشت بسلام وتعلمت أنها لا تلعب بأشياء ليست ملكها.